<hesitation> Fomba fiasanà tuyau ndraika aminà fizarana rano a: <hesitation> matetika monko zany a tuyau madinika no tegna mizara rano, le tuyau madinika mesomeso io, de <hesitation> izy a ohatra hoe zany te handefa rano <hesitation> am'douche za na am'WC na an-dakozigna de mampiasa an'igny zaho a de mampiasa fitohizany, misy fitohizany zaigny a de ataoko tuyau raika ndraika ny fitohizan'igny, de ohatra hoe i- avily tuyau igny de efa misy familiàna ananjy koa amin'ny tuyau igny.